Iyana yae cara-cara dipake narekko eloqkiq mannasu manuq aga-agaro kasiaqna pammula-mula passadia doloq bahaq-bahatta sibawa aga-aga eloq dipake passadia doloq bahang utamana iye- iyareqga manuq eloq dipake narekko pura kiq memang melli purana polo-poloang pabbaluqna ditiwiqni lisu nainappa dibissai passadia memangni bahaq-bahanna sibawa rempa-rempa eloq dipattamai di <hesitation> ma- nasu manuqta narekko purani dipattamani ri pamuttu narekko pamuttu dipake nainappa dipattama manengni bahang-bahangna sibawa rempa-rempana pejjena iye maneng parei kasiaq dimanuqtaq narekko purani dipenreqni ri komporo e tajengni angkenna marede narekko purani cobai doloq nap- narekko pakkoronni kasiaq dieloki ununi nainappa purani mannasu manuqtaq